Fa magnino mô anao mbôla magnontanitany zah arô nefa zah efa nivolagna taminah impiry take hoe tegna tsy haiko kony raha igny e ,sa anah raha tsy mahazo raha volagnin'olo sa tsy mahazo resaka tegna tsy mety raha ataonah io e, fa matetiky hoe tegna tsy haiko kony raha io e, anah mbôla magnontanitany fogna, sa atao hoe <hesitation> atin'ny lava-tsofinah mintsy hoe tsy haiko anie izy io e?.